Eii asomdwie. Ndwene asomdwie ho a, ɔyɛ asɛmfua bi a mu ɔɔduru yie ne ne nkyerɛaseɛ so deɛ, bebree. Asomdwie yɛ baabi a hɔ dwo, baabi a ntɔkwa nni, baabi a mente nho ase nni, baabi a woatim woakam biaa nni, baabi a nnipa tim tena ma n’abrabɔ yɛ fɛ, baabi a nnipa nya ne ɔtena a, ne ho tɔ no. Ɔno ne yɛ asomdwie. Nti adeɛ baako a nnipa mpo bɛtim de aboa wo ama woanyini akyɛre wɔ abrabɔ mu yɛ sɛ wowɔ asomdwie. Wonni asomdwie a wontim nyɛ hwee, woda a wonna, deɛ wobɛyɛ biaa nkɔ so, dabiaa ne wode wo ti ɔɔpempem ne wɔɔkɔ ne wɔɔba. Mfasoɔ biaa nni so nti nnipa deɛ wote hɔ a, adeɛ a ɔwɔ sɛ wohwehwɛ pa ara deɛ ɔdi kan yɛ asomdwie. Wowɔ asomdwie ne wo ho tɔ wo ne biaa ɔɔnhaw, biaa ɔnteetee wo, kaakae ne kookoo biaa ammam a, deɛ wopɛ sɛ woyɛ biaa, wonya adwenem fitaa yɛ. Adwene a mu te, wonya akoma pa, wonya ahoɔden sononko bi de yɛ deɛ wopɛ sɛ wode yɛ nti asomdwie deɛ, ɔyɛ adeɛ a hoo hia a pa ara a ɔwɔ sɛ nnipa wote hɔ a, wohwehwɛ asomdwie na aama wo ho aatɔ wo nti adomdwie deɛ, ɔyɛ pa ara. Yɛka asomdwie a deɛ ndwene hoo ne deɛ ɔba ntim no, ɔno ne nde ato dwa yi.